<hesitation> هأبقى عايز إن أكون زي النملة النملة من ال <hesitation> من الحشرات اللي هي <hesitation> متعاونة جداً مع بعضها وبتشتغل في تيمات، ودايماً مش بتلاقيها لوحدها، دايماً بتلاقيها مع نمل غيرها فلطيفة.